जूता पहान को चप्पा जिसे सुहांड भी कहो जात है। यह एक सरलख अत्यंत उपकारदायी उपयोग है। जो जूता पहान की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनत है। यह खासतौर पर उन लोगन के लय मददगार होत है जिन्हे जूतो पहानन में कठिनाई होत है। जैसे बुजुर्ग पीठ दर्द से परेशान लोग यह तंत्र जूटन से उपयोग करन वाले चप्पा आमतौर पे धातु प्लास्टिक या लकड़ी से बने होत है। और इसके पतले घुमावदार किनारे होत है। इसको डिजाइन ऐसो होत है की यह एड़ी और जूते के पीछे के हिस्सन के बीच को एक स्लाइड की तरह काम करत है। जिससे जूटन आसानी से पहानन में फिट हुई जात है। जूता पहानन के दौरान यह चप्पा एड़ी पे दबाव कम डालत है और जूटन को बनावट और सिलाई को नुकसान से बचत है। इसके इस्तेमाल से ना केवल समय की बचत होत है बल्कि जूटन की उम्र भी बढ़त है। इसके अतिरिक्त यह उन लोगन के लय बेहद फायदेमंद होत है जिन्हे बार बार झुकन में समस्या आवत है। कायेंकी लंबे सुहाड़ में मदद के लय बिना झुके जूते पहने सकत है। कुल मिलायके जूता पहानन का चप्पा एक ऐसे उपकरण है जो छोटे से प्रयास से में बड़ा आराम प्रदान करत है। और दैनिक जीवन को सरल बनौत है।